कै विशेष अवसर पर हम अपड बालों थै अचछू से धो ला शैम्पू लगोला। कंडीशनर वालू शैम्पू प्रयोग करला। फिर बालों थै सुखोला फिर जैल लगोला। फिर बालों थै जै भी स्टाइल मा धुमाण चांणा छा वन बणे सकदा। हम एकसीरीज का उपयोग भी कै सकदा। ये तरीका से हम बालो थै सुरक्षित भी रख सकदा